أنا بفضل إستكشاف المحيط; لإن المحيط في تنوع رهيب وايد وايد رهيب ، وكائنات بحرية على مختلف الأشكال والألوإن إحنا لها الحين مااكتشفنا ما يزيد عن خمسة بالمية من اسرار المحيط، لسالنا متبقي ما يزيد عن خمسة وتسعين بالمية ، ف المحيط بأسرار رهيبة وعوالم اخرى بيمثل فوق الخمسة وسبعين بالمية من مساحة الكوكب.